وهختار هختار طبعا وافضل البيت انه انا بيت ابنيه على شجرة، عشان اكون في الطبيعة وفي الهدوء وفي المناظر الخلابة. ابعد عن زحمة المدينة وعن الدوشة وعن اي حاجة ممكن تشتت انتباهي اي حاجة ممكن تقل راحتي وتقل منامي فاختار طبعا بيت عالشجرة.